To nɚɚ wura dai lɚkoɗin lɚkoɗin ngɨ wura nɚɚ nza nyin nzanyi nji tekoɗgɚn wa ma tor iye gwadamɨh kuma nzangɚ njikɨh kuma sɚn ɓari nzayi a nageria sɚn ɓari nzayi a sɚn ɓari nzayi kemo rim kuma <hesitation> tarihi ndɚmɚm hiɗɚ nji teri hi ndɚ mɚm kuma <hesitation> to sɚn ɓwakɨfɚn sɚn ndɨ bɨrɚmɚun sɚn ndɨ nyi’wakɨh sɚn kuma ha bɚachi zɚmɚn sɚn zaurɚn bii vinɚ sɚn sɚn ha <hesitation> tidamɨn machi kɨrɚn nda hɨgɚn sɚn <hesitation> ha vɨnɚ dɨ ka ga mɨn su mapɨna’o nda nda masarɚn hɨmɚm mgbɚɚ <hesitation> digaa fam wuyen sɚn sɚn pɨchi sɚn kuma <hesitation> Sɚn uji morin sɚn sɚn uji sɚn madɨ kɨn a uji morin dai hɨcha nzan hɨcha gɨrɚ gɨrɚ gɨrɚ ha hɨcha shi gadi murɚ ma ui adin hɨnya geri gari ha hɨnya shi dzaa mogɚn dɨ tnzɚ dɨ ujiji to shigɚ dɨ murɚ shiginɚ dɨ machi sɚn kuma hamagi sɚn daraingi sɚu ku chigi nɚ machi sɚn bukɚ nggɨ lakodi sɚn boyen <hesitation> to ngwa veenɚ labaran fɚdɚgɚn ɓarih mɨshi wai hɨna shi gwadi nda wura nzanyi to him ndai taɗa sɚɚ ban ka ga amma hɨn ka gɚkɨn nyiwakiu nyiwakin to ma ba ɓariye shi ka moni mana gwaɗɚ dɨ wuragɨmɚm <hesitation> pɚkɚdɚn nakin Patuwo hoo nda kuma hɨchɨm dari <hesitation> tasɚ lɚnɚ ndagɨ hɨna monɚ aye hituka lɚnɚn kuma lɚnɚ gomnati gamɚ saanan hɨchim monɚ kuma a sɚn madɨkɨh ndagɨ hɨna monɚ aye sɚn madɨkin saunai hɨchim monɚ ku ma achi <hesitation> lokacin mɨ gɚ lɨn mɨ shi a hoɗɚ mun ganɚ yee to hɨh ka kɚlɚ han hɨnka kaɓo shin hin ka <hesitation> sai kuma hala usɚ shi bwan to hɨn mɨ yette, fitɚ dai madɨ kinyi mbagɨ nya usɚ shiɓwan kuma <hesitation> njachi nggɨ garga jiya nda kuma ndɚ nasara mban gɨ nyi i gi back kuma hingi ka gɚkin a lokaci masɚ dɚɚ kuma tasɚ aibɚ dɨvɚ <hesitation> ko kaɗan Ma a ɓarih shi ka lɚnɚn uji morin nda uji madɨh hɨkih pu a sɨkɚ gɚkɨn fwaɗ uji madɨ nji kɨn kuma <hesitation> dɨggba gɚkɨn dai <hesitation> aji ɓarin gaga njikin lɚnɚnɚɚ shikɨn ka gɚkɨh lɚnɚ kɨrgɨchi ifɚtɚ fwaɗ kuma achi m mgbɚ hikim mgbɚ mɨn gɨ kin a bayan le gɨɗɚ shigɚkin kuma ka gɚ ndɨɗa lɚnɚn ma ndɨ ndɨ ɚɚ shigikih tada ka gɚ manɚɚ tuku interviw amma ka vin dɨkin ka utnndɨkɨn aa shiga shakin diggba gɚkin e puu ta mɨndɚ hɨɗɚ wa shi a hana dɨggba gɚkin kura njikin a lanɚ kuma achi kin mɨ mɚɚ mgɚɚ nɚnɚ <hesitation> Kal wal to dzɚgɨn a vira ka nahan ɓarih ka nahan hoɗih ka nahan ti’tin ka nahan sɚ daidai vidi ta asɚ kɚ gɚin sɚn ma hudgɨkin maya akima shi kina lɚnɚ a hanɚ to <hesitation> fere monin kuma hugɨchi hɨcha buye dɨ ganɚ dɨ maiha achi rɚgɨchi madɨkɨn ayam dɚɚgachi kuma asɨlingkih sɚn ma mogɚn a vɨra nɚɚ to asilinkin kuma ma uwya lɚnɚ a hoɗɚ bree adiɚn lekode heɗɚ breaden whitelight bread kuma huɗgɨchi kabu <hesitation> mɨnngɚn gachi kahichɚ dza a whitelight bakery ganɚ dɨ yu de party ha yola town hɨcha dzɨ nahan gale to sɚn ma kuma maa hudakɨh dzɨkɨn ka ha zɚbɚ zɚbomɨh <hesitation> ko nggɨ dɨ shiɗe idɨ tivi Dɨ hoye dɨ badi sɚn ma huda kuma hɨchi dzɨ ma hɨchi m dzɨ a lɨmo nde hɨcha shi diran shi mɚn <hesitation> mu samma ma hinge dɨ tesɓa ɓwadin huɗgɨ kɨn kuma makutin sɚɚ gamɚn makatih dɨvɚ had gɨkin kuma tadi sɚnɚchi bo’o to sɚn ma kuma ndɨɗan mɨndɚn hɨcha keekih a hodɚ ngɚkin hɨcha vɚkih ha bɚ chic yɚkin shibwan vɚkih kuma hɨcha vɚkin sɚɚ ma vamɨn a sɨkɚ vɨɗi da kuma hɨchim monɚkin kɨd dugu achi hɨchin mi shi a hanɚ to mama a hɨcha shi ban a bwahoɗɚ kuma hɨchim kuma dɨg gba gɨmɚm nzanyi <hesitation> barin ngga ngga njimɚn kuma sɚn sɚn mbagɨmɚm mbagɨguɚm luwo ɓarin dɨgga vɨdi Toh kuma lənə ne hudigikin kame hɨchim gə ka ɓarin ndɨda wura ko wura lala, ko wura <hesitation> ga'a nda ko wura mɨchika ka wura gudə ko wura fali ko wura margi to gəgikin kuma ɓarin <hesitation> pupu gəgɨkin kuma ndiwogi ara <hesitation> a sɨkə gəkin sən boyen nda gən legədi kwah ka shikɨn boigɨchi hɨchi waa <hesitation> an gon kuma gəgɨchi gayata barin <hesitation> ka bəyen kɨn kuma hud gɨchi <hesitation> hɨmə a hanə hiniəm nzan hina za <hesitation> boyen toh himə dəi sai yetə fɨtə sai yettitɨnkin kuma ka nə'ə project nə'ə gaunə project nə'ə mafta gya'a barkan dɨvə mafta e jannda barkaung himnaa mafɨa kuma geunə sa salama.